Fomba fiasan'ny klaksôna amy bisikileta de ôhatra zao hoe misy olona mandalo de to de mba mampafantatra hoe misy bisikleta ho avy zany de to de mi-pimpim izy de to de hoe fantatr'olona hoe misy bisikleta de mba mijanona ola de <hesitation> izy io ndraiky sy mandeha courant-gna sady tsy mandeha <hesitation> ampesana lasantsy fa to de efa zavatra mipetaka amy bisikileta igny foagna de zista tagnana foagna ampesagna hoe poserigna foagna igny magnaneno.